Yaikatu vaera ïrü ñee, jaeko yaipotata, jare yaikotavi jokua ñee iyaretandive, jayave yaenduta kïraï ojareta, jukuraï yaipokua vaera jare jayave yaikatuta ñee mbuae